Woodi liddi jei be wiyata dum kurungu, woodi loopewu, woodi jei be wiyata dum banda woodi liddi parpasa, woodi tarwada, woodi perteeji, woodi koode jei be wiyata dum starfish, woodi loopewu, bendeeji, woodi perteeji, woodi kordeeji.